اول شيء طبعا الملابس بعد ما تغسل في المغاسل وتكون نظيفه وكذا نطبقها نجيب الكم الاول على الكلمه الثانيه ,بعدين نطويهم على بعض بعدين نطوي التيشيرت كذا ثلاث طويات يكون بحيث انه نخلي حجمه مربع بعدين <noise> نتاكد ان شاء الله بعيد عن الاوساخ او كد.